Mufamiliya yefu khuli abandu munane. Bandu munane abo, khulomalomanga tsilanguage tofauti, language yakwanza ni kiswahili, eluluya, kisu english, kikamba ndee olusamia. Omul- al- oluluya luwanga khuli abandu sita, sita abo balomalomanga oluwanga fluent, oluswayiri lwosi nende olusunga fwesi khwamanya. Naa olukamba, olukamba ni mulala yesi abolaa lukamba fluent, yakhwechesinjiakho lukamba lwene olo. Olusamia ni munde wayesi mulala, si yesi akhwechesinjiakho lusamia lwene olo manyekho shichira khunyala khutsia abundu wundi ooo onyole mkamba nomba msamia akhulomalomasiekho, onyala khumuchibakho shewamanya nomba shiokoruwe omure omubira akhwekesia.